Eks taa olõnõs suq hiusõtüübist. <hesitation> Aga üldiselt tasus kaiaq, et hiusõq ei olõq pus'ah, <hesitation> ummaq kas ilosahe sirgõq vai ku sul ummakiq krussih, sis et näq olõsiq ilosahe krussih vai lainõlidsõq.